Aa penina ndreka dia fitaovana ampiasain'olona jiaby si izy io, na olona miasa am birô io na mpianatra, na olona miasa mandrafitra io, na zovy zany a dia mampiasa ananjy io aby si, fitôvana mba anoratana zany izy io, anoratana na amin'ny cahier, tsy vôtery amin'ny cahier zany an fa maro zany an fomba azo ampiasaina ananjy.